ona oyi tenu osom mi ini asweyme oyi treni nubedenen inime oso ovo kperkoren inwi awiye oknu miyan inifuom miyan vongbora womeka onyan inun ivome moyege yege do inwiteyo inun iyaw bome injon inijon odianke inum nu mi mahanne mene mene mi mene nwunese inum nu enane kru mi telema minwe telema nueruse oknu inumyo misoma then ekure nyo inwi tre okun ishi dai phone do mijanuto do mugenena odianke nun mimenen ono dianke nu menen ona odake nu imenen tenu memeneyo inwi teyo odiake mi menenyo oyin ivomdioma me because omini owey nu owol yimekemaey nu awiye owiy ma- a- tatul anwun nu odianke ovuka umenekeinwino ivomgbora ijiakuwon do oknu wo aso mo mene odianke tevruteru nu te awiye owy mi menen odiyake ma- a- a- a awiye owido irome ivome modioma oyo tenivome trenu ivom odiona oyin tre nu. Me awiye mijanto me brame ma- adi ininmene odianka abom iwi imenene ivomdiona abomi inwi inimene uvaya ono esinu oweymo kowme esinu owey me bo me esinu ewey nu menme owey menjanu ekwe or mevlaya mekpeteme umo do mekpe mijan mvonva yme nukeru imo me nu enatume mejan mediomivom kpe ivomgbora inim nekru inen irome mo kevenhne or mo sivehne umo okmu mekpey mejado tiyo oyin tenu mimonnan ivomdiona tenu odianke abo tenu a aninyan inwikio ovuka nu ivomgbora ovuka minyan tenu inim mi bablese ivome inim nu mene okru emavahne ikpolokpola ikpota omo oyin tenu mijanuto do me ominawy mi di odyanke midimi ivom imome nume enu farynme oknu miyan inwikio ovuka oyo tenu monmanu oyin temi duko oyi tre vi ona oyin tenu osom ekun owey mokowme eiy ina inwikide ina wole ina iyie inaino do midre nyan inwifuom oknu mijanto onu inwikio ruka imo nhu ona.